kikolin logoŋ jur lo a tokita i pujá nagoŋ di midijin kune pupu kenda na 'but na ko sidä ba ŋutulú ko gwiari lo'but kase midijin ni ko gwiari lo'but logoŋ lo 'but i jur ni ŋutulú kadekade kokon

kita niyo na ŋarakin jur na i diŋit nagoŋgiti yani do lo roroba musoro ina kpeja naŋ di do lo ŋarakinda jur

nan reregu retó ló moga 'barikät kuló kó tokelará na pirit niyó sidäyet ko pirit niyó pirikiyet na kiye ko käti lalajú na 'barikät niyo ko sobun diŋitan kune ling

Do tiju kinyotota gboŋ a 'burö na 'döti na miindi ti do dereder ti muköni mukö nyena gbon giti manyen gboŋ a 'birön

'bulit na kenda tikinda keriyat kaŋ ti mede kulo i puputur kobgoŋ kenda na tikinda ŋutu gele geleŋ dende wurjö ko kenakinda na 'borik ama ŋutu lo kenda lo bge ko pusok na wurjö na keri lose lo mede a nyakwerat katumalu ko puji

mede niyo na 'ban pujö 'bulit i tökö ko jur 'bukuluŋ

rinö logoŋ 'nnyanyar parik kulo a rinö ti kenisa logoŋ na yiyiŋ i diŋitan liŋ

ŋojik lo'di'dik kulo bibiryö a koko konye' lalaju könin a koko nyesi' ŋo' lo nyönyöi ko ilo könin logoŋ a lut kilo a tikindi' kilo kuru yi yeŋaddu yi moyit di wulek yi ŋojik lo'di'dik nye na jowunda ret lo 'bulötö

kpiyesi na kpeja di ŋutu bgoŋ ko rima na jore a yukuta a ko dure di wulek

kikölin rereŋesi ti i lo ayan lo'böriköt lo do rerengu yani 'ben do ŋaŋarju bongolan ti do kuwöni kuwö a ti do yani tine ti mugun net na diŋitan liŋ ko kuwö

kokölin logon kenda na ŋarakinda nan kulo duwduwadu na kine yeiyesi ko rino kenda na kune bukan ko bgoŋ ko i kiden na ŋutulu kata

do denda di ŋiro lo ko möka ko deyiye do pujö naŋ di mugun na yayawn nene diŋit mugun na pupuri roro'ya mugun

nan denda ko miyen na gagawerju mine na a miyörö parik a nan dendi tuka'de nanyit kata ni

A nene diŋit ŋwajik nawate kune pujö goliyesi' yi diŋit naŋ do pujö naŋ di koko a pujö gurusutöt naŋ koko gbörundi boŋgo naŋ koko yani rabiri 'börik yi perok ti yapa

kenda na ŋarakinda midijin i liwa ko 'bärik i togo'yu na 'barik yi pirit nageleŋ ko bubulö togo'yu na kitajin kade kade' ti tujara ko sumalin ko yiyeesi' kode' tokoresi' naŋ do dede kak ni

ko ŋiro lo yeyesu 'bura ko kamulak na'but ŋo liŋ

kenda na to'durjö nan yi kikolin lo'but nan deden ŋo' na'but ko naron na woo nan deden wurjö

ti ŋutu na pele na suluji tu jibitali i mukök na yapa geleŋ

yi yesu kinyo yi lor daŋin musala

ŋarakinda ŋutu loŋ kadodinanit a pondi todindö na ŋojik lo 'dik'dik loŋ 'bak kurundö ŋo nagoŋ koko 'bak ko den

yani kenda niyo' na a tikinda na yi denda kode' yi gayerju na gbiliŋet liyo' lo yani tiyana nan deneden yani pukindö na 'börik ko nan pujö gurusutöt dinyo kode' ko nan ti 'börik ada

ye n pujö yöyöŋesi' jore yi ŋo' wöriesi'

agboŋ naŋ ŋwajik a ko tukuruki lo'but logon ko kurundi kitajin nagon ko kokon anyen ko galakinda 'börik ŋo logon ŋarakinda migunya kase

yani dó tikindá 'boŋgo i piyonŋ kata a do tindi kunak mogun ni anyen roroga sa'yu na mogun neet na

gayiret kata nagon ko do tokenda ŋiro nanaŋwan ŋiro nanaŋwan deden mede na se na ko pujo gurusutöt nyanyar ŋarakinda na mede na se na parik

mede niyo na to'durjä kulya ti kenda ko kukuyesi loŋ kukukindi ŋoijik i tinda täli i kenda ko ŋariyet naŋ 'dok i ŋaŋarakindi ŋojik kulo i ŋo kase ti sukulu gboso 'bukan ko galaman

kiteesi' ti ŋutuu jore yi lor kiteesi' ko do konda kiteesi' yi mukök nanyit a do kwakwaddi' kwaddu a do pirikini' kak

mata na piong nagon a ko dera

iye nan gboŋ ko pusok

A tikinda na ŋutulu na gboŋ a boŋo yi keriat kase

nan ti den ko ŋutu luwalet ŋona tomiyö ada ko ret lo kulayet kobgon nan ti den ko tomijö ada

ŋo' na tinkinda nan lyöŋón parik na a joŋa niyo' i sukulu ko kaŋaranit liyo lo

ŋo logon dedena parik kaŋ i bgoke yu wöriet lo a gari a ko piki piki ilo ŋo logongiti kaŋ yi bgoke yu dedena lo

yanii 'busan na kenda na yani tikinda do deden jur lo ko komiindi nyo a do jowundi' ŋo' logoŋ jur lo nyanyar anyen ŋarakinda koko

e nan bgoŋ ko pusök na jujumbu na keriyat ka'de ka'de anyen nan deden ko keri likaŋ lo nyo nyogu a nyo

ŋutu luwalet lo yesu ŋo' lo gbeŋge ko kuluk ko gbanda kase nyo